Ndanu kuandiano nguia ndavan duu keno tingui alimento dame verdura dame jun, ya'a alimento yani chini nua atu refrijeradora, de kuenta ji mi jinio jenaraí kuenda yi minjinió na jen nguu kuande nido kuenta xhin jun nijen niminuga keno andivii kayii, te refrijeradora tetivi noyii jun ojon ndame ditá ujun nguivai ujun niya'a, damen ya'a fruta yá denginña tenguino natuné, nuu chutu efrijeradora uni ndunde teka kenunu ihó refrijeradora tengun ke uu chio nichekuañaun una xhinokue ndundeme ndei frutaunden ye'u tuu producto ahi ñe'e chineo inio na chi refrijerador kuendu nuu yee yachí, kuando xhivi ndi clima teviju nde refrijerador kuenda nguservado nguu onservado jun chnrá kué kuenduju fruta kuenduuyii chendute refrijerador kuendako una yunu kachindiu.